Be 'na culasiun san-e e veloce cuandi ün al e d'cursa vënterìa mangé ën puchetin pi dë carboidrati tipu ën toch d'pan, magari cun ën po dë marmlada ën sima, s'a i pias ël dus o 'na fëtta d'salam o 'na fëta dë tuma s'a i pias ël salà e se no anche ën bel bicer dë lait, ën bel bicer dë lait acumpagnà cun due biscotti a fa sempre piazì <noise>